Yë të'ëts po'otë jue yë tyum ko'o yë të'ëts pujëp, ko'o yëm të'ëts kuënda´atëp para que jadun du este kya kujutëp, para que jadun du kya putëp y ya este jabom jabom yë du bujëp pa- para que jadun du oy yëtëp jë yë të'ëts po'ot dun tyun patyëpë.